Aia nā hakakau waihona puke ma nā <hesitation> hale puke, <hesitation> uh ma <hesitation> koʻu keʻena ma ka hale a ma ka hana. Akā ke noʻonoʻo wau i ka hakakau waihona puke, noʻonoʻo koke wau i koʻu lumi papa ma ka Pūnana leo he kula kamaliʻi nō ia <noise> Mālama ʻia nā puke ma luna e hiki ai nā haumāna ke kiʻi a heluhelu ʻaeʻoia.